घर और दफतर में इसत्माल होके वाला बिजली के कईयन उपकरण होखेल जैसे के एसी, फ्रीज, टीवी, पंखा, रेडियो, मुबाईल फोन, और रिमोट कंट्रोल, और बिजली के चुलह, हीटर, विद्योतिस्त्री करेवला आईरन, और रूम हीटर, और भी इसत्म हरा मापी, विद्योत मापी, बोल्ट मापी, और भी कईयन तरह के विद्योत उपकरण होखेल जैसे।